إذا ما تقدر تحصل على وظيفة... مالك إلا شركات التوظيف. تقدم عندهم وهم الا يجوفون لك الوظيفة ويكلمونك وهم الا يتكلمون عن المعاش وكل شي تبغاه ويخلصون لك الأمور، لازم تتدردح ، لازم تقدم قد ما تقدر، ما تقدر تيأس، مو لازم تيأس لازم تقدم في كل مكان.